بفضل إني <hesitation> أعيش في قرية صغيرة لأن الحياة في القرية تكون أكثر هدوءًا ،واستقرارًا، وبتكون العلاقات بين الناس أقرب في القرى الكل بيعرف <hesitation> الكل وبيكون في شعور -ب- بالتواصل، والمودة، <hesitation> ضيف عندك -الط-الطبيعة الهادئة والجميلة في القرى <hesitation> تساعدك تصفي ذهنك ونفسك.